མེས་ཅིག་ལྷམ་ཁ་དགུ་བཻ་ཀབ་སུ་ཧ་ཏུ་ཀམ། གོ་ཧུང་ཧོ་ཌེ་གི་ཨོ་ན། གེ་སེཡ། གེ་བོ་ཆམ་གི་ཨོ་ན་གི་མེས་དེ་ཆུ་གི། ཁུ་ལོ་ཐུ་ཏེ་གི་མན་ཁང་། ཁེག་སེ། མང་ཁང་ཐེ་དེ་ བུང་ཏེ་ཅིག་ཀ་ཁུ། མེག་ག་ཤེ་མེ་ག་ཤེ་ཏི་གི་ཁུ་ལུག་ཏེ་གི། ཕ་ཏ་ ཆུ་ཏ་ཏེ་ཨོ་ན། ལེ་ཁུ་ རང་གི་ཟུ་ནུམ་དེ་གི། ཁུ་ཁུ་ར་ལོ་ནོ་མ་ཅི་པ་ ཕ་ཏ་ ཆུ་ཏ་ཏེ་ཟག་ཏེ། ནག་ཁ་མུ་ནག་ཁ་ན་ལེ་ཧོན་བོ། ནག་ལོ་མཁན་ཐེན་བོ་ལབ་ཏེ་གི། ཁུ་ར་ཁུ་ར་ནོ་སམ་ཐང་དི་ཀབ་སུ་དེ། མན་པོ་ནང་ས་ཧོ་ནེ་གི་ཁུ་ལོ་ལབས་སེ། ཅི་ལམ་ཁ་གུ་གུ་ཀབ་སོ་དེ་གེ་དེ། མེ་དི་ཆུ་གི་ཁེག་ཧོན་ནོ་བཻ་ནང། ཏེ་ཅི་ལོ་དི་ན་ཅ་དུ་ཁ་ཨདེ་ན་ཅ་དེ་གོཡ། གི་ཅག་གི་ན་ཅ་བཻ་ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་ཅི་ལོ་དི། ཐམ་པོ་དེ་ཆུ་ཐམ་ཆ་ཀ་བལ་བོ་བཻ།